لمن يتعذرالإتصال علي بالإنترنت، أول شى بأتأكد من الجهاز، سواء كان راوتر أو مدرم، متصل بالإنترنت وبالكهرباء وأن الأضواء تعمل بشكل صحيح. بعدين بعيد تشغيل جهازي، بانتظر مدة عشر ثواني وأعيد تشغيلها. بعدين <hesitation> بفحص الإتصال مرة ثانيه بجهازي بالإنترنت. بتحقق من الإعدادات <hesitation> بشوف إختبار بأجهزة أخرى بعدين بتظبط